<hesitation> bueno ñuka vida de estudio a veceska dificil kapashka ñuka vida de estudio <hesitation> uchlapi mana tanto yuyarini pero ñuka llaktapi yachay callariparkani escuelapik ñuka llaktapi yachacusha ña <hesitation> quito gradopi ñuka papi apamuparka kay lado esculamunta llukchik chay campo llaktapi kutin ña estudiakushkata mashiti apashamurka kay riobambapi chasnalaltik churarca chaymunta kutin shuk examen kuparkani chaymuntaka mana mana apto carka cukin chayllatik chay grado llapitik churanchun shuk grado bajachik kutin ña callarirkani estudianapuk chay escueami carka mercedes de Jesus Molina, chaypi estudiarcani chashnallatik ña escuelata chashna tukuchirkani escuelata tucushi kutin llatik ña riparñani ima shutin colegiopi chay chay institullapi chayllapitik chaypi ña kutin tukuchircani colegiotashi ashta tukuy chaypi tukuchiji cutin <hesitation> Universidad shuk pruebata curkani chay pruebata kukji mana alcanzarcani mana alcanzarcani ñuka munani estudiana agronimiata <hesitation> cay politecnicapi estudiash nikji mana mana puntajeta mana alcnazarcani chaymunta cutin cutin eishki kutin kurkani pruebata pruebatak kuk kutin mana punta postulación ni mana segunda postulación mana llukshik ña kutin ñuka migrarkani <hesitation> universidad estatal de bolivarman <hesitation> chaymun psotulaji de una llukshirka <hesitation> chaymunta ñuka papai ñuka hermano parlanacush cahymmunta cutin chaymun estudianamun riparkani chayladomun estudiasha ña ña imashutin ña estudiakusha mana facil caparka estudianapak dificil caparka derrepete mana tanto alcanzaparka <hesitation> la economia chaypak ñuka trabajash sabado domingo trabajash estudiarkani chaymuntak chashna purirkani chasna estudiarkani ña tukuy chaypa chasna universidad tucuchirkani kutin llatik <hesitation> difil capash kunan demasiado competencia demasiada. Gente kunakapak mas profesionales y mana hapinpas kañishu mushuk trabajota hapin shakutin imashutik <hesitation> dedicados kani esterior maestriata, maestriata etudiakuni ojala si Dios quiere <hesitation> imashutik estudiakuni mashti matematica <hesitation> para ser docente <hesitation> ñuka maestriami duran <hesitation> un añi chay oja Dios chayta llukshinkapuk cay rato estudiakuni, bueno ñuka puk estudio creo kay rato mana trabajo charish algo insignificante llukshika pero <hesitation> kuna la mayoria humm ashka gentekuna kuna solo estudianan solomente mana chashna <hesitation> ña ñukanchik pukjaku casi parte de de indigena parte solo descriminación charirka kuna chayka mana chashnaka kapan sea mestizo sea indigena tukuy por igual kanchik por igual ñukanchik o mejores rayta rurana canchik creo mana devalde can estudioka para la toda la vida kapan. Chayta valorana canachik <hesitation> chay pedido Dios muy mañana canchik ojala Diosito ayudapan shuk trabajitowan nada mas algo importante o algo algo que <hesitation> con sacrificio chashna llukshipanchik mana kayka facil kan estudiana oh noche a la mañana shukchinchik <hesitation> imta chashkapish apamunchik chay papelka demasiado dificil can llukchina, <hesitation> ñuka materiakunaka mas gustashkani colegiota colegiopi ashtawan ña escuelapi esculapica mana gushtarkani matematica chaykunatamana gushtarkani pero siempre <hesitation> gushtarkani estudiso sociales y ciencias naturales colegiopi chashnallatik gustarkani siempre <hesitation> ima shuti parte de de plantas chaymuntami ñuka estudiarkani agronomia chashnallatak kuna universidadpi estudiarkani agronomia ña dedicado ña campo lado laya chay solota estudiarkani claro mana tanto practicapi churarcani pero pero creo shuk trbajitota japishpa chaywan experencia chashna Ima shuti parte estudiopika kutin solo teoria kapan kutin parte de ña algo algo laboral chaypica ña experencia shukpi japish rinchik oh yachash ashtawan rinchik, <hesitation> y bueno ñuka partemunta <hesitation> estudio mana kayllapi tukurin si no largo kantin ñuka gushtashkani estudiana mas estudiasha ashtawan rina astawan llukchini tituluta si no que shuk trabajitita japishpa chaywan mas facilidad o mas tranquilidadta ña shukchina can chay parte ñuka partemantaka siempre gushtani ashwan estudiana oh si chashnallatik, ñuka sueñomi kay rato may shiti mayjin ladomunta japish sea maestria o sea Parte de agronomia japishash trabajota lo mismo parte laboral ña parte mashuti chashna campo laya japishapish ñukapuk ña mana dificil can porque ñukapak trabajana siempre gushtashkani siempre siempre ña <hesitation> ñawapakmun rishanini apashanini chayta cumplisha algun rato imalayapish chasha cumplina kani Diosmun mayasha y <hesitation> kaypi mana ñukapak tukurin sino ashtawan mas estudiasha nina, <noise> ya papi